<noise> jadi yang ngoji tosi odaka menege bosoko sinoto moi panci ma bosoko sinoto apang ma bosoko <noise> nako panci ma bosoko manege okia tounu wosinanga naoko wosinanga loi dadi nako <noise> apang ma bosoko menege ka khusus okia wosi akana <hesitation> wosi sarongo kui.